Embwa haroho ezebika bibiri oba bisatu, haroho embwa entooro, nogirora ntooro amaani gayo tigari, teri nkooto muno eryaaho, haroho nembwa enjungu, osanga eine omubiri mukooto, eine omutwe mukooto, nebyooya byaayo byoona bijumukire, ezo njungu. Haroho nembwa ezindi ezi okusanga noyeyambisa nkokujya kuhiiga mukibira, nooba nogirola nti eri ekazire, obu ekujya mukibira tesobola kukoraki, kulemererwa, nokwiiruka, neba neiruka orugendo rwahara muno etakujwaaha, nizo embwa ezi manyire. <hesitation> <noise>